لا تخلين شي بسيط يوجف حلم تبير <hesitation> صرت أحتمل الصعاب وما أخاف من التحديات ياللي النهاية دايمًا بتكون تستاهل.